leddi Egypt ni ko misra ni leddi un leddi Arab en ɓe ɗon mari nyamdu sosai, ɓe ɗon nyama kusel ngam ɓe ɗo mari gyeloɗi sosai, ɓe ɗon jara kosam gyeloɗi mai ɓe ɗon mari bo nyamdu eh bana malori, ɓe ɗon mari bo bana taliya, <hesitation> ɓe ɗon jara kosam sosai ha leddi mai bo ɓe ɗon jara shayi sosai.